Ireto avy ny sakafo mahazatra mahatonga alerzia: ny hazan-drano ohatra ny drakaka, toy ny crevette, misy ihany koa ny horita, misy sôkôla koa ny sakafo mahatonga alerzia.